Pe cuando äj nijaspa äj nkä' anhma'spa't äj nhkä' ka tiyä nä ntzäjkuä'k, jete anhma'spa't äj kä' nnn- nhkojtapya't pomada u alcol y nkoj guatpa't ka nailopi'k ka trapopi'k y äj nä't ntzäjku äj ntitya'p, por que ja'i ja'itä mas este que wa'kutyä ntä nkojamu por que jete' je näntä cosinatzäjku, pues tiene wa'kutyä ntzäjku tityä nä ntzäjkupä yyy ntzo'yäpya't nhkojtapya't pijunä, nhkojtapya't pomada y watpa'tzi', jejtzye't ma nä'äwi jejtzye tzokpa.